Duniyaaru do, do mari asama be lesdi, jaumiraawo on tagi asama be lesdi o tagi ummatoore woni nder duniyaaru mai ngam be joda be nafa hore mabbe.